Naquiiꞌntaaⁿꞌ wendye nnꞌaⁿ yusꞌa oo yuscu na jnda̱ macwilatiuu na ñecꞌom na wecaꞌ niom ꞌnaⁿ na joona macaⁿnaꞌ na nlatiuuna ꞌnaⁿ na joona macaⁿnaꞌ na nncꞌoomꞌ nꞌomna najndyee macaⁿnaꞌ na nntaꞌnaaⁿꞌna tsꞌaⁿ na nluii xꞌiaana nntajnaaⁿꞌna chiuuwaa cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ aa matseixmaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ tsꞌom aa matseixmaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nioomꞌ tsꞌom aa ma matseixmaaⁿ wii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nncꞌomna na quitꞌmaⁿ nꞌomna ñequio juu tiempo na jndeiꞌnaꞌ joꞌ chii niom ꞌnaⁿ na yusꞌa ndoꞌ yuscu macaⁿnaꞌ na jom nncꞌoomꞌ tsꞌoom cwitjo̱o̱cheⁿ na nntjomndyena na nncꞌomna na wecaꞌna.